Ñanaro reta oyeitƚ vaera tembiupe anitako oajaeteye oyeitƚ pƚpe mbae ikƚrava aceite esa jukuraiyaeko oyata jokua apore oyea öi pƚpevare ipuerekomiya jaema aniara jokua oya jaeko oñeñono kavita jokua mbae jaƚvareta jare mbae ñanaro reta ipuere vaera ikavi oyƚ jare jengätu